Tikoño ta nru ta xianoti nruu, rukuti ña nunguan naneti ta kuchiti dabaxichi naneti noni kuali kuali, tikaxa kuali kuali ta ñanajan ta neti netia xanti tá, ñajan a kixanti ajan.